﻿नियमित रूप से तु मु देख बा मु तो टीवी पर क्रिकेट वगैरा देखो जो क्रिकेट कबड्डी और अच्छा सा खेल देखना इंटरेस्ट ज्यादा और दोस्तों के साथ कबड्डी खेला जाता है। तो नॉर्मल टाइम ज्यादा क्रिकेट खेला जाए सारा दोस्त वगैरा मिलकर कभी-कभी फुटबॉल भी देख लिया जाए और नॉर्मल ऑनलाइन गेम की बात करो तो ऑनलाइन गेम भी खेले जा जैसे वीडियो गेम वगैरा तो वह भी दोस्तों के साथ खेलने मुझे क्रिकेट या फिर कबड्डी खेला जा। तो यह गाना सारा दोस्त आ जाओ स्कूल टाइम कबड्डी खेला जाए तो वही चला जाए तो फिर क्रिकेट ही देगा जहां कबड्डी।